Ho yá'a hichí hyó ta ngu yá'a kua, yá'a kuan, yá'a ti itá, yá'a ho <hesitation> yá'a pasilla, yá'a <hesitation> ho o on. ancho, yá'a nrei, ho oregano, ho laurel, ho pimientó. ho ña nrei, ta ho pimkento kuchí, ta honi na kua, ho tangu nida yuku kuchonyó, <hesitation> ho colandro yó, <hesitation> hay ho o on. <hesitation> yuku yuku nruchí kuchó yó nida no yuku yó kucho na kidao tiyá.